In ina, in vilu, in sáá o in tkaa inna, taka in tiki suachi <hesitation> o kiti kajo nani, te okiti ma kuuchi, in ina ma kuu kuni un in vau, ma ku kuni nuin iso, ma ku kuni un in suni tu ku kuni un in sáá, tu ku kuni in, nai kitiun ni´i koo iyo vilua ni na taka na´aña, sáá te ja ja taka chuunyo kitiun chi kiti kaaniti in tintaku, in tika, in yuka ku kiti kasantooti koja ko jata cha chi tu maa kuu kentacha jikochanti te koyoti io kiti koo ve´e te iyo kiti yuku.